Dináñtɔ, séé kʋʋ loó kʋ vaŋkélenáá? Vináñtɔɔ wáana mɔɔ, kʋ dóŋɛɛ dzɛ kʋ vaŋkélenáá ŋá. Kʋ wɛná sɔbanáníŋɛ, kʋ wɛná sɔbaná bɔɔ sɔbaná baá bíɩ álámɩná ŋ kʋ bɩí, ññ fasɩ fasɩ fasɩ, amá ɩ dɩñsɩ vináñtɔ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ éé, ŋírɛ kpɛŋkpɛŋɛlɛ ñkɔ wɛ kʋ sɔbaná bɔkɔríŋɛ ñkɔ wɛ mɩnísíɩ kʋ sɔbaná-sabaná ñkɔ ró wɛ. Amá tʋ feé-feé bɔɔyɛnɩ tʋ wɛná vaŋkélená tʋʋ yasína límɔ mɛ. Vináñtɔ, kʋ vaŋkélenáá yeléyá lɔ ŋñná sɩ límɔ táa lána kí bɔɔ, tɛfɛ límɔ wɛ dóŋɛ. Ŋnáa? Kʋ vaŋkélenáá ŋáá kʋʋ valá na bɔɔ yáa kʋ gadàsɛ fɛ kɩí dzɛ. Kʋ vaŋkélená ŋáá kʋʋ loó límɔ mɛ. Ŋñná sɩ vináñtɔ tʋrʋwɛ tʋ vaŋkélená vʋ kpaŋkpaŋalaa, tʋrʋwɛ tʋ vaŋkélená wɛ minimini, amá bʋ feé-feé bɔɔyɛnɩ vaŋkélená yɛ vaŋkélenáá yá, bʋfeé bʋʋ yelé bʋʋ valá límɔ mɛ kéé yá, ŋnáa? Lɔ ŋñná sɩ tɔɔ ñná sɩ tɔɔ ñnáa lɔ tʋ vaŋkélená wɛ kpɛŋkpɛŋɛlɛ pɛpɛlɛpɛ ró mɔ nɩ, tʋnáá fóe límɔ mɛɛ yá tɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ bʋʋ kí tɔɔ káa. Ŋnáa? Vináñtɔ, tʋʋ loó tʋ vaŋkélená tʋʋ valá na, tʋʋ loó tʋ vaŋkélená tʋʋ kʋna bʋgáátasɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ.